Nne kuanai nummumo nkoma gere tuare kaanai nun numo, ama ropa <noise> ankoo itamino kokogualei lolomugui toi enko itamino tagumoim. Egu ropa mm enkoo etamino tan tagumoro ee itamino ropa toi tee paigoro un unpa. Tee iko rigoro un ee itaa tounoke tumoro, ee itamino kunai tounoke tun tuguo egu iko aigou lee nun nagai nogo loi touno ama noko un uruguino. <hesitation> Loi touno ama noko un urugui egu tege ropa toi ligoraito nko paap, mama nun nungui, nun numo ropa tege toi ligoi nunnum egu ee itamino ee luau toi nun rugotamo ee un upui, upumo toi ngu nguman, mamo toi tege lougai nunnun, ngumamo longai nunnum, egu toi tee mmu legu tee paigoro mum muruoim nno tai noro toi apogim rai mau ege nneko toi atugim lee nko toi atugim. Nkoma oito papa mama kamo mani kamo toi arukopim iko tou munno umono tamu arukopino toi oipogim egu tee num num oo nagai eguu toi muu noikei atugino egu apai lee egu lem minmin tee rigoro un toi min mino tee rigoma papa, mama egu tepapu nne toitou mani leilei toi aposi nne mau rougai nno nunnugui, longai nno nun nungai egu apoo tege sinto nun numoo egu nnege ee nkoma papa oito mama oito apureguo lee toi kupogogim ege lai rupogogino toi aigou mugou mim lee mau ege into nun nungu nne touno mani len legui tee loikene noke itamino noke liarei in inomui epu sinto tepogim pigu aparo amurilo nkoi papa, mama toi nuim ege tege sinto nun nugu egu nkomai uncle uroo amunoo lai ee toi penimo pou laigoma kakau tamoro pim egu temumpigu apogino oo toi mim nne egu maumani togomino. Mau mani togomino apomino aga lee amo egu toi tee loike urumo mim ikou aigou akoi nkoma uncle temugui tee akoo nkoma uncle porumi egu pogoma nonoigai, nke itamino urumoro. Egu sinto temungu apomino oo iko mani moukai nne igikoge ikonko nunnun. Egu ropa iko rigoma opo igikoge akoi papa piro kompuroo ikoge nun nuguo, nun numo ege laii nkoma uncle egu aguro nego toi mm koma opo mugupa nagai noke komparoo un urumomako nkoma uncle poru noke teguroo touno un uneguoru, lee minnogo akogo mugouee tuguoru ikou uroo. Egu apuroo oo amo mani toimin egu tepogim pigu aparo ooo ikamo toi mmm. Toi kompogim, egu sinto tepaigu egu akoi nkoma uncle pogoa nko itamiro upuroo egu toi ikonko <hesitation> ipimomo egu ropa toi mau moroo pipi nun toi tege iko pogoa itamino <hesitation> piapomo egu pururugomo egu tee pipinumo numnum, egu ei nkoma mamai maire amano toitou pipitum. Eee amo rogoa nonoigai tatai gai. <hesitation> Iko oiro pipitungui pituarei mara tata nkee lai <hesitation> pipitumo tuare meragu toitou noke rougoma gere <hesitation> mani apagom. Egu sinto teguigu egu apogino mm kamo mani sinto tun tuou egu nege apogino nka oito papa oito mama lee mau teiko rigoro aipou nunguro toi mum lee kau ege epe toi pituu kagatamo pipinum egu tee sinto tepogim egu aparoo mm kamo toi murumoim egu toi akoo nkoma uncle maire aguroo toutou rumaku muuruonm. <hesitation> Ikoo amo maniege tuntun kau maute itamino nkee aikee toitou pipigurumo uru uruine tee tuntuopumo tee toi onitoim, tee tuntuo pumo toi onitoim egu sinto tegugu nkai papa egu nkai papa ogu loo igikoge nun nungu tago nka nonoi nokee ege koro isigouge ipitugai paigoroge skul erumo akogo egu kopiro uroo iikogirai orite etaro uroo egu nka ito papa oiro mama apurilo on lai tegu egu ee ulino regu apoginoo lee amoo toi nigorogan. Lee nko toi nunnum igikoge musige legoraito kempugere nun nungu egu sinto teguigu egu apogimo ikamo mani, akoi ogo nkame nonoi egu aguro amo mani amo epe toi tuntun toi lougai nunnun. Egu iko itamino nkoma uncle ninu porumi upumo igikoge tantogugomo epu purupomo. Akoi nkaa nnonoi maire toi mau. Morilo nkenkegai kai. Toi mau neorito tatakui toi aoum sinto touno mani iko toun aike apasi tee turugatu in murui noguu apoii mauropa aike intamino nkee aike teiko ureita kaanaino urumoo tee toi mau morito tun tuku luaruine, mau morito pipigunune. Egu mm sinto egu mm tege sinto uru urumo eguu aparo ikoo amai mani amoi toi tege sinto nun-nun, nun numo oioo muu tupugere, morito nkai num-num numgaine, ropa tee nno tainoro naguu. Ikoo tee ikoo itamino nke tataru on onogei mau mani kaikai gommoi ipiri pomoo un unpime toi eguu oke toroio egu tege paigoraito egu tagere ogo oke kuago aposi toi pigurui iko aike sintoo. Itaminoi an apakaguine egu entano egu morukomo apokui aga, tee kaanai no tege sinto sisiramungao, entano ngamenguine apokui mautou, mautou, mautou nno pipinuigui toi tee mamani tego rigoma aike minapasi toi on onogom, tego ee aike rogoma aike pake toi rigoraito story etogim. Iko kuanai nonke toutou moruko gim. Oiro? Iko aike mautee sintoo siranguoi. Tee ama turugouge tee itamino tee sinto sisrangui. Egu sinto sisiramo egu mm nagai-nagai mani lennia pupui apoii iko amo touno ropa upuna nomoto tun tugui loi ogo tee omoto tee stage gere, koro pim pimo tuntugui taa change an apagorogui, tago itenke tintin ten terupuoi ogu un ungoloi gui nomaku nno agigui tee egu ropa nne akoi nka nonoi maire toi maaroo nkenke gakai. Toi maumoro tatakui, toi apam nne sinto touno mani, iko tee aike apasi mai morilo ngungu mui. Iko tee turugeitu in inoromum aposi mauropa liga aike itamino nkee. Tee iko ureita kunai nun numo tee toi mau tun tukurugai rumo mau moro pipiguruine, egu nnn sinto tege sinto uru urumo apararo kamo mani, amo toi tege sinto nunnumo oioi mani riapui aposi touno aike muu turugere morilo nkankai nunne mum mumgui ropa tee nno tainoro ragu iko tee iko itamino nke tataru on onogei maumani kaikai ipimomo un upimo toi egu oke toroioo egu tege paigorato egu tagero aike kuago aposi toi pigurui iko aike sinto. Iko nkoomai too papa oito mama ropa tee nko ikoo nun nunguo, magou gee goo ikoi ogo itamino apagu ura lenkoo mina rigonoge atugi. Nne apokui nne maigou. Nne ropa apokui nne ropa ee paigoma itamino nego atugigui, nne amagu ura minge toi apogim maigou egu toi ama, loo loge paro koi nogim piguu nnotorungui, toi apogim lee mau okee rigoraito ropa nkoma oito papa oito mama nun nungui nne in inpiamugu <hesitation> egu toi an agui tepoku toi amui apai <hesitation> amo lego toitou ropa lonko nun-nun. Lego tee riga papa omi toi mino nkogim ega apokui iko raiga papa omi mama omi, raigu tatai gai, laigoma nnonoi gai kuanai gai iko uruuru ekenoagai nko kamo lai mani, lenko nun-nun, egu apagui tou lee toutou. Ropa tee nkoma uncle porumi igiko rigoroge ama tualei in inouougai, upumo tege lougai nunnungui paigoraito ogo toi upuroo amei lee ege toi nno atumino ragu, egu tee rigoro murumoing, egu apogiguo amo mani ikoo tege toi asipamo tege ioutumo tanoo moimoi tou. Iko igikoge asipagu apokuo apomo maumani tontogokui kamo mani maukai lee ekoo ege nun-nun. Apokui lee rigoraito touno mani, touno mani egu nai nkoma papa aposi lee mau itomino kuanai gai ee paigoma papa mama tou mani on otukam, toi noke rogino num-num nagai ee loi pogoma papa tounoke toi nkomai papa mama touno on otu kamoi toi noke logomino num num nagai ee loi popoa papa touno mani toi noke rogogino nun-nun ee loi pogoa papa tounoke toi nkomai papa an agui iko kamo mani egu ropan kai mamai otukogiguogo tee toi tege gee paineorona roganne egu apokui ikoo loo pogoa papa touno teumoi ogo. Tee touno mani apokui kamo skul ogo nagai roge pupum poi pegui, ropa apokui kamo maigim taa ite noke rogomino nere nko nunuguo lenko nun numoo egu akoi ite pogoma-pogoma mim topias, pogoma mim topias lenko rogogino lee nko nun nungui, lee nkoo nun numo toi nneko nun nusi, egu nope toi tee mauman on ontukosi. Nno ogo touno teekai pururulo. Apokui petega teku igai kepoga. Petegateku kupogu moukai ropa egei into tuntumo egu pogoro touno monepu. Egu nnepo toutou teetesi tege nun numoo, egu ei pogoma tetei apuno toi tepengu uro nunnusi. <hesitation> Uroo nno ngumui amo pegu-pegu nnege tepogimpigu muu sunday gere ei ee pogoma tetei lotugirai topias ura toi nenkoo igilai kaape girai <hesitation> murulom. Kuape girai toi murulom egu tepuroo perilo.